א- אויב ס'דא א הונגער און איך דארף פראטע- <hesitation> פראטעקטן מיינע- מיינע פלענטס וואלט איך אפשר געבויט א גרינהאוז ארום עס צו עס האלטן אוועק פון די טרוקענע לופט, כ'וואלט עס באוואסערט יעדן טאג מיט אייגענע וואסער וואס איך וואלט געקענט פארשאפן צו מאכן זיכער אז ס'בלייבט לעבן אזוי קען איך האבן געלט און עסן.